Lallai da to en hebai kam mi wodi sobajo am e nder <noise> Gombe, mi yaha mi ndara mo na o'jamo, hande dubi o'don habda e nyawu dumani, <noise> hawan jinni, ngabbaki nyiyam. sa'an nan to Allah waddi bo to mi hebai ba to mi ummake mi dilla Azare, to diga Azare bo mi salo Yana mi ndara sobajo am mo min gaadi dubi min don njogotiri ab min don jog min- min don njogi ndiri ha hande har ma mi toɗɗini mo mɓiyam har ma mo toɗɗini yam o toɗɗini yam hanko ma <noise> mɓiyiko. To to mi ummake daga don bo mi wawai mi dilla bulkashuwa mi ndara sobabe am nbe min gadumi makaranta. Sa'an nan daga ɗon ɗum bo sai mi fa'a wuro, <noise> mi warta mi wurtoro dambam falaskumo. <noise> sai bappawu sai biyu <noise> lallai in da to Allah wadin mi heɓikam, buri am to Allah hokke sa'a mi heɓa mi yaha makka, daga makka mi heɓa mi yaha ziyara madina diga don bo to Allah hokki sa'a mi warti, mi yaha mi dara mi yaha misira mi yaha mi dara fellere tarihi fere fere. Sa'an nan daga ɗon bo to mi ummake to mi heɓai kam mi yaha mi dara England, to mi yahi England hanɓe enti Nigeria mi yaha mi dara leddi maɓɓe no wa'i to Allah to Allah hokki sa'a mi wodi shede.